ترمامیتر باید پاک او وچ وي. د خولې، غوږ یا تندي لپاره بېلا بېل ډولونه سته. که دا ډیجیټل وي، آن بټن ته فشار ورکړئ. ترمامیتر د بدن اړوند برخه کې کیږدئ. څو ثانیې انتظار وکړئ ترڅو غږ یا اشاره ورکړي. سکرین باندې د تودوخې درجه ښکاري. معمولا اووه دېرش درجې سانتي ګراد عادي ده